حط ال <hesitation> تيشيرت على الطاولة مستويه. خلك دايماً تحط المكوى على حرارة مناسبة. إبتدي من المناطق الكبيرة، زي الضهر والصدر. بعدين إمشي على الأكمام وأطراف التيشيرت.